Në ko'o yë jyobëy ëb yax a'ax yë, tyambi'i a'ax wi'ik xu'ux, i'ëy yax, tyam dun iuk yuxpëd në ko'o tajtyë dun makujopëy jadun a'ax jedun kyapxë myadyak i'ëy yax.